أنا توا نكمل في دراستي، نحب نكمل دراستي، ونحب نشوف <hesitation> الحاجات المستقبلية <hesitation> مشروع هذاك <hesitation> هو مشروع حياتي، مشروع خدمت به فيه يعني عمري كامل، وإن شاء الله ربي يوفقني وان شاء الله نلقى الخير -في- <hesitation> في المرحلة هاذيك لأنو هي اللي باش تحل لي بين برشا مراحل أخرين، باش ندرس في الجامعة، <hesitation> مرحلة البحث، ومرحلة البحث المستمرة.